Ma përpara shkoj n'teatër se n'operë se teatri osht ni përvojë e mrekullushme, se t'lidhë drejtpërdrejtë me aktortë e shfaqjes. T'jep ni mundsi me ndje emocione t'forta edhe me përjetu histori që t'ndodhin kshtu si para syve. Perveç ksaj, atmosfera e teatrit t'bon edhe mu ndi si pjesë e shfaqjes. E çdo herë osht unike edhe ndryshe.